Zah zen̈y tsy de mampiasa raha maro atao amin̈'ny sakafo fa ten̈a fampiasako zen̈y karà: dipoavra, tamotamo, sakay tany, dongololay ndraindray kà zah. Zay feky ten̈a fampiasako zah koa fa mandoky karà in̈y.S